أول وظيفة اشتغلت فيها كانت وظيفة معتمدة على استخدام الكمبيوتر بشكل مستمر سببتلي آلام واجهادات <hesitation> آلام شديدة في الرقبة وآلام شديدة في اليد، عيوني أيظاً تأثرت بسبب الإشعاع اللي يطلع من شاشة الكمبيوتر، بالتالي أنا ما استمتعت بهذي المهنة أبداً وسببتلي مشاكل وآلبام جسدية شديدة، ما ودي أكررها كانت مهنة ادخال البيانات وإعداد أبحاث.